Дар Норвегия обу ҳаво нисбатан сард ва тағйирёбанда аст. Дар фасли зимистон ҳарорат метавонад ба поёнтар аз сифр поён равад ва боридани борон дар аксар минтақаҳо маъмул аст. Тобистон нисбатан кӯтоҳ ва нисбатан мулоим аст, ҳарорат одатан аз даҳ то бисту панҷ дараҷа аст.